Kiti ho o on. yiano ña xakoa yo'o ñá tin tinti ho o on. ti'yoto, tinti koo'o, ho o on. ngu ti'ñomijan, ti'ñomijan xanra nikani kuani xhíkanoti xakoa yo'o chín ho o on. kitijan chín ho o on. duu ho o on. aguila yo'o ta dután xakoa ta chíkanoti ga tinti ti'yoto nga tinti koo'ó, nrida ta a tinti chón, nra kiti ni ne miti xakoa yo'o ta ho o on. kati xañati ta ti'ñomi yo'o ngu uti kitixhikanoga naxhíi nrida ikuti kitijan ho o on. kiti ka ño va a kiti yuku yo'o nrida kiti yukuyó atinti kaxati.